Men onlayn xarid qilishni afzal ko'raman, chunki bu vaqtni tejash va qulaylikni ta'minlaydi. Onlayn xarid qilishda istalgan vaqtda va istalgan joyda xarid qilish imkoniyati bor. Bu shuningdek, turli xil mahsulotlarni solishtirish va eng yaxshi narxlarni topish uchun qulay.